أكثر شي غريب كان يوم روحت أتمشى في منطقة جديدة و أنا أبحث عن مكان فجأة شوفت شي يتحرك بالزرع، فكرته حيوان أو شي غريب لكن لما قربت طلع لي طائر كبير وملون بس كان قاعد يتمشى كأنه ما عنده هم، فاستغربت من الموقف صرت أراقبه وهو ما كان مهتم فيني، خوفت أنه يطير فجأة لكن استمتعت باللحظة.